Ie, misy mihitsy ny fitafiana manokana tiako anaovana, isan'izany ny akanjo vita amin'ny lamba landy, lamba landy izany moa de lamba vita a- malagasy de <hesitation> ilay akanjo tiako anaovana lamba landy atao miendrika raoby ireny.